Laha ohatsy zao zaho agnatin'ny aho bus mahe mahazo plasy soa nefa misy njaraha antitsy afara roe mbakany mitsanga de alàko njaraha igny de asoriko amy plasiko igny hoe avia iha njaray a atoy hipetraka amy plasiko tiko eto fa zaho hisolo plasinao eroy hitsanga.